Ma veramenti ngë e di u ngë jam veterinarj, kam bes se janë ca mallati çë i vijën qenvet però per esempi u njoh a leishmaniosi njo, te hora thomi u çimurru, però ngë e di çë vje më thënë, çë vjemurar, i duhej të i lipej njëi veterinari per esempiu.